Tirmbil ti far artee wala mootokti far artee, tirmbilgu taanu eleŋ se kaa teri laakin, tirmbil gu gan̰aa narak ti, mootogukaa eleŋ kaa teri laakin motogu wasa gan̰aa narak ti, tirmbil fardaa waagunu kasiŋaa tinday, kaŋgu ŋaasugun tiŋ far irnu gasiŋ ndaanu, walaa met far zitan laakin tirmbil gu fardaa gasiŋaanu jaa mootok gin ner her ti, her taa tenen n̰eetiŋ tiŋ tirmbilgu barik lel kakaynu, rahak kan kaa te barik yak jaa tenek maan̰ii lolii namusgu mootogu met tamum tan, tirmbil gu kay lolii tamusgu mootogu met tamun tan, annaa tika tirmbil irik waagu, tiŋ fardaa teneenu gasiŋaanu, lutoonu dumnaanu hayin tii tee ti. Ha fardaa teneenu gaanow tiŋ gudi nak bada suŋun ma. Ŋudi nak bayinte eey, haa waŋgu gasandaa, met far zitaa haa fardaa teneenu jul tirmbil gu zaate ke koluu kursik tenegin layte, aasuŋun ndraŋaa teneenu gasiŋte, galak tenegu trifii tenen gasiŋte, damdak tenek yak jaa wasik nunjegu kasiŋan dam zoŋte, damdak tenek yak til tirtandagu kasiŋan damzoŋte, ŋaasuŋun tiŋ nadaaraa tenee tiŋgu yokoy met farsu gaate, ŋaasuŋun tiŋ liŋaagu nundurfontee, ŋaasuŋun tiŋ barik yak gisiŋaa lolii nenegin ner diŋertee. Waŋgu dum gasiŋaanu, wetir fardaa nu andaka mootok fardaa nun ner hayin ti. Mootogu tiŋ kaŋ mbaar dittir ti tamsi, lolii kuyoo nu kuŋaal, haa kuŋaal kuyoo nu jaa maan̰ii keneenu n̰eegin ma kondoŋi, kay too mokoy mootok gin kaŋ mbaar kuŋaal wataki, laakin kokoo wenii waagunu walaa kokoo tanni umu waŋ taap ti wujaa mootogu tii jak jee kolii mbir dittir melek. Koko sew tuŋoonu dum ti mootok irik waagu wasa kay kam kut tir, kay kam taywir, waŋ jaa sabab nu simbikiiren nerti, kaynu fardaa wasandi, haa tirmbil gu kaa haa fardaa gasandaanu, kay kam tirmbilgu ndalŋan dayte, wala kam koko barik waagu laa ti nirndak, barik wak hawan ti nirndak bee fardaa gasandaanu, kaynu atal tindrii te, annaa tika ti mooto gu tiŋ kaŋ mbaar tenen taamaanu wujaa maan̰ii kamun tan maan̰iititaamaa kaa kokoo nenen aŋaa gaasiiti, gaasii taa waagunun duŋunaa nu kaa, luŋaa neneenu gaasii ti annaa tika ti am wetir fardaa nu awsiŋaanu, mootok fardaa nun ner am gin hor tii tee ti, daŋaa nenee usurak nenegu. Barik kaa tee gidaynu, dumnaanu gay suŋun n̰aaman gaate, hillek gin ti kakay aazuumaa ti kakay, tohuuraa ti kenee, kaŋ gerŋek yaŋ kenik yaŋ taraa, kay lolii kiŋtee kiday waagunu dumnan tirmbil gu n̰aaman kiŋte, tirmbil waagu bes muhim teneenu fardaa tenen bes kasiŋ, fardaa tenen gasiŋaanu hayinti n̰e awsandi, mootogu an lootaatee, wala tirmbil gu an loo taatee taa, wey tusuŋurandi, laakin barik yak tirmbilgu taategu, mootogu met taatan sehi taate, laakin wattalaanun met tirmbilgu terintan, terinte yak jaa n̰e imman tii laa tukunun tuŋunte. Wala gisiŋaa lolii nun kuŋunte, sey siree tenee nu tirmbil ner aŋaa lolii ti, n̰ee tirmbilgu jaa asii nenek mootogu jaa mbir nenek, waagunu aŋaa gaasiiti, tika ti kaŋgu hayaa nenee nun fardaa yak jaa gudurak neenu, tirmbilgu trakan farsu, tirmbil gu kay nenee nuŋgu daba zoŋtee ti azur wenee kaa, laakin mootok kan met lutoo ndriitee kay, annatika ti am ŋan̰an fardaa yak jaa tirmbil giniŋnu ti an̰aama, waagunu jaa amgu aŋaa lolii daba ondoroŋte.